देखो सा हुकम मैं आपणा वटू जातरा भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण्हुं हुवा। वणरां नाम है वण मं पहलो है लाइट, ट्यूबलाइट, पंखो, कूलर एसी, फ्रीज, ओवन, मिक्सी, टीवी, मोबाइल फोन, प्रेस आनमो कई आपणी रोजमर्रा री जिंदगी रा काम करवा वास्ता चावं है।